زات مرة لقى شخص مفتاح صغير لكن اكتشف إنه ما يقدر يفتح أي باب، بدا يفتح في كل الأبواب من كل مكان وكل باب كان يوديه لمغامرة جديدة ولحياة جديدة، وكان يعرف فيه أسرار كان ما يتخيلها يعني إنه يعرفها في يوم من الأيام، كان بيعرفها.